Waande ɓe waɗi goongu ndiyanji. Ant hokkita, seede nafoore, ewi nafoore, heɓi hokkita e seede ngande goongu, waawna ndiyanji goongu.